Maro moa ny karaza paty ao ny spagety ao ny macaroni ao ny papillon, da mbo mo. aro koa ny akotry ny zay fe ny tena ampesain'nolo a madagascar atoy da ny spagety sy macaroni eo avao koa ny nouille, ee ny fomba mi'mifamaoavao azy io samy mana ny ketriky fanaova azy io misy ny sasany teo minitra da vony, misy ny sasany ketreha eaela samy amana ny fomba fampesa azy avao koa ny sasany anaova composé ny sasany ahanaova sade de pate ny sasany hanaov asoupe avao.